Mi wiyan mo "poliisi, mi yi'ii neɗɗo gooto ana wujja mobel maaniwel… So neɗɗo waɗii nii jooni, laatoto ñeeñuɗo e golle. Fay soo <laughs> tawaama pooliisi ka, nafaa muuɗun ana fanɗi, ne waawi wadde non."